في الغالب بحب انواع يعني اكتر من نوع في الموسيقى مش نوع واحد فبحب انواع مختلفة زي الراب يعني وساعات احس ان انا عايزة اسمع كلاسيك وهادي ام كلثوم ساعات احس انه لا احب اسمع شعبي مهرجانات واحب اسمع راب.